<hesitation> طائر اعتقد أني كنت راح اختار <hesitation> أنثى الصقر أو أنثى النسر، أني تعجبني ال <hesitation> carnivorous animal <hesitation> لكن ما اعتقد أني أحب أكون طائر زينة أو عندليب أو هاي الشغلات أنا فيني من القوة اللي تخليني أرى حالي شي حيوان مفترس.